आमुक संतुलित खाणक एक दुध टेरे टेरी के जो पदार्थ अः तेतू सक बाणे से आमरे आडिक विटामिन प्रोटीन कैल्शियम के आच्छा सोर्त अ आमुक नास्ते मुझ दही के साथ साथ फल पणे खाणे तेतू लेई आमारे सेहत बाज और आमुक ओर केल्शियम बेट।